Onre yo'o viko ñunrua kii ñayo ndei kua ndavai kuan yadukute, yandukute balón yedukute kua naduku naduki taka ndañun tañun ndadiki, yadukutu taka kuechi vichi ñee escuela dadiki ituu taka te'e taka ndañun ñani yandukute iho tuu onré iho kuan yodo tenduku kuetini njuna yondó onré, ndakate ho diko yutuu enai ndoka iho onré kuetini kundei taka ñirua onré iho viko ñuna na yuu jonde ñenro denro kua yadukude kundadu nate oviko ndekavanate injunate, nate ho tendate niatu pero iho viko kua kunderu ndojo tanavata ndojon tanayu uñunrua yein tei.